बिल्ली अपने मालिक का प्रति प्रेम दिखौण का कुछ खास तरीके च। उ कखि अपने मालिक क पास बठिके या गोद मँ चढ़िके खुद न रगड़णा लगन। तैंकी उ मालिक के ऊपर अपन सिर या शरीर रगड़कि अपन महक छोड़ी जांदी, जो अपनापन दिखौण का निशानी च। कखि बिल्ली हल्का-हल्का गूं-गूं (purr) करदा, जो खुशी और आराम का संकेत च।